Pa'eh, buok, kukon, doran, tonium, pa'eh to tok, buok to tok, kukon to tok, doran to tok, pa'eh a havun.